هذا السؤال يعتمد على نوع استخدامو للشخص استخدامو الشخصي اذا كان الشخص يشتغل مثلا موظف يكون عندو رسائل مثلا بريد او كان يشتغل يطبع أو يكتب عالحاسبة ف يشتغل مثلا بالموارد البشرية يحتاج كتابي ف تكون الافضل هي لوحة المفاتيح يستخدما تكون اسهل علينو أما إذا كان الشخص يستخدما للالعاب يستخدم مثلا للمكالمات فالافضل انو هو جهاز الموبايل فالشخص اللي عندو رسائل بريد كذلك عندو طباعة فيستخدم لو حة المفاتيح لأن تكون بيها الشغلات متاحة اكثغ الحركات الاحرف